o va Polɔɲe ho pla doso mibin ɓaro piyerozi ho pla-so a pla anbilematik ho we wa'a maba polonɛ-ra curulu ma ho ko ho kolɛ ho kolɛ sanboyiwi mu a benɛ mu we wa'a maba tun tun za wure